Mi yahan ba ko nanndi babal mi waɗataa waawi soodude ngal baɗɗo e gite gandal, wuro ngal, e kajam ngurndan. Miɗo waawataa njiddaade njam ngal person ngal o waɗa njiddaade ngal goɗɗo goɗɗo sabu kamɓe njiddaade fiyaangu ngoni heewugol fiyaangu sabu ɓernde nguurndam ngal.